व्यवसायऊ विभिन्न प्रकार निज जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित दू। उत्पादन, व्यवसाय, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। खनन, माइनिंग, कृषि, एग्रीकल्चर। पशुपालन, लाइवस्टॉक, सेवा, व्यवसाय। वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग। बीमा, इन्शेरेन्स। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी। शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थकेयर। व्यापार, व्यवसाय, थोक व्यापार, व्होलसेल ट्रेडिंग। खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेडिंग, आयात-निर्यात इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट। ई-कॉमर्स, तकनीकी, व्यवसाय। सॉफ्टवेयर विकास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हार्डवेयर विकास, हार्डवेयर। आईटी सेवाएं, आईटी सर्विसेज। डेटा एनालिटिक्स। जू व्यवसायऊ कुछ प्रमुख प्रकार निज।